Nyaku memang si tou wene ti paat remae ma kuman peen ko'ko nyaku ma piara ko'ko yo aki uma wo kepat ti tou wene sa ko'ko ti'i pa we kianu pa dutu ni ki ya dudut duduten jadi saku mange ki uma sa sia pa kuman ko'ko pa namo he wo ena nende ko'ko we dedamut werisa wong pompong ni tu si wono kan ki wale ko'ko ti sapa dudutan o tleh sedap rumae memang mangko kalo we sumo tetep <laughs> ko mengena ngena karna peen ko'ko ti cocok rumae sapa du tu en aki dudut pa duduten dang jadi memang kami biasa mo sa peen ko'ko pe ndon tu sedap um a dana ti dai ya ai ei ke ondol ondo u e kepa um pa ke paat ni eit bole se mati <noise> kowait ko ku ta los rewok ma cerita yo ko'ko- ko'ko ti memang cocok sa pa duduten- duduten na taan ko'ko ti duduten pe ndon dai ya sa ta sa slalu mokan goreng goreng goreng a tleh ma muali musin na anu tu weana wakta ya wan he kowait lemah sa ta ta los ma goreng goreng goreng tan sa di nudut ku a to dae dae anu tu ei sapa dana toh jadi sa nyaku- nyaku tan pe keweng ku wean kita sa toros ko'ko ti pe'ndon sia sedap pa dudutan ni tu